allah wadi shaggon oyikon shaggon konjoni iri wajerehaire tonde wari <hesitation> nde don dani ma <hesitation> dum don wi'a wai yitere mare wore e mabbi wore e ontibo sai <hesitation> nde wara nde wada sudu mare pellel <hesitation> mari ba bafe sombo jesai nde irta ndonnde ko nanga ndebone nangirta ndewajere ke nanhaire mari noppi juddi to nde don dogga bo gam doggudu a fotaka nanga nde <hesitation> hai dai e oyiregam tonde wari yawanci yimbe nane <hesitation> dabare e nbe nangirta dewobbe ngadai tunolwobbe bo to ngari pellel nde waloto donsai ngada ka rufuki ndiyamsai sonna pellel ngelsai ngel fewato to ngel fewihangel bo ngel yidi pellel pewngelto sai ngel wara ngel irtasai ngel waloto kambo jango ma nonneddo to wari sai rufa ndiyamsai pellel ngel ngel fewaleddi ndin tondi fewito ngel wari sai ngel irta ngel irta <hesitation> ayi ngaska kam don wadi ka luggukito e ninnonyandere wonde a dakkito a dakkito a dakkitoto dama ngel don ngaska kam ka luggiko ngel nana sonye mada ma <hesitation> a hippake dowmagel to wajere e oyiremun huldekuti ma daker nangirta nde gam nde wawai a nde doggato nde don hushi woilako kappito da sai ngi'a nde firlitakesai gi'a nde alamma sollare nde fa'i hirna kamboA doggudu kamto na balde mare kimmida wuya nangirda ndekuti ma daker nangirta ndeyauwa to sai kadi wai dun don wi'a wai dilaruwai hausa en don bi'a wai dila sarkin wayohairu dilaru tsabaragen ndu hulai ndu don ankari wandu ndunoyire maru no dudito ndu wari yarki ndiyamdabbaji ko diye to ngari ngukkai hondukoamma hairu to ndu wari ndu firlitoto sai ndu wukka wicco Mary nder ndiyamgam ndumeto goddo arito nduma nanga ndusai ndu firlito ndu wukka wicco maru nder ndiyam ndonsai to ngo sofisai ndu wurtosai ndu yaha gefesai ndu wada ka sibaki wicco ngona non ndu yarirta ndiyam maru har ndu haragam tsabaragen ndumeoyire maru ndudihanjun ndun with ndum dila sarkin wayo